Maninona no mbola manotana ahy ihany ianao? Efa in'arivo aho izany no niteny hoe tsia, nefa enao mbola tsy manaiky ihany ary koa nga ianao lasa narenina ve sa mody mitapy?